Karaza fia koa izañy rehafintsika enanik'io e! barabasy, karpa, <hesitation> tilapia, <hesitation> baraoa, sihely, <hesitation> taon, troity, merlaon, drihy, sôla, <hesitation> sôisôy.